लिघ्त् ब्लुए चोलोर् हन् न मिन् स्नेब बील् मिन्से <hesitation> कुल् ज्इग। भुअर्, ओत्रम्, गुजुन्, स्बो अर् गुजुन्, ब्र्नेइल्, मिन्से चोलोर् हन् न ने। मि मुन्दम्ने मुने बेने, बे चोलोर् हन् मिन्से पेअचेफुल् अर् गिलिर् गै चोलोर्, गुजुन् चोलोर् बील्। लिघ्त् ब्लुए चोलोर् र मिन्से गुजुन्, ब्रीजे, अरे, स्न्तिन्ग्, सिलि, <hesitation> स्न्ति अरे, सिलि, फुन्ग्नि चोलोर् बील् मिन्नै ज्यिर्। भेन मिन्से गेन्त्ले तोउछ् तोमो, रेफ्रेशिन्ग् लिघ्त् तोमो, ज् र होन स्तन्छिर फीलिन्ग्स् फोयिर्। भील् चोलोर् को स्नेबे थन्गोब, अन्ग् बील् पोर्व। गुजुन् ओत्रम्, गुजुन्, स्गर्, अरे थे पेअचे ने, मिन्से चोलोर् मिन्न ने, मुन्दम्ने मुने।